<hesitation> Abanyoni abangawithe banginabya ghaba nibani, oghokubanza nikuli wayi, oyo niyoghukubanza kusangwa yikanyitsumbira ebyalya, yikalembera abana bayi kandi nganinayu bughuma thunanzene kutsibu, <hesitation> oyo nimunyoni wayi kutsibu. Owakabiri inabya inimama wayi eyinyibuthire. Mama inabya inanyanzire nayi ingamwanzire kusangwa anyibuthire. Nayi ingamukangania olhwanzu indi ngamwanzire. Oyo yomunywani wayi owakabiri eyangawithe okwakyihugho kyinu. Owakasathu munyoni wayi niya masereka Sylvest, namunywana ithune omwa Primary omwa kyakani, kusangwa iyo abya mughezi okwinje, inje ingalinangamudomahu. Neryo mwanyiyihiraku nayi nama catching namahambana nayu eribya ithukasoma. Inakabya wakubanza nayi inabya wakabiri. So neryo amabya munyoni wayi nerihika munabwire, nimunyoni wayi owokwamuthima. <hesitation> Owakasathu bakamwetamwa Torine, nayu nimunyoni wayi namubana ekasese omwa town. Nesaha enu thukasatha, thunenayu bughuma thukathererana amasimu. Nayu nimunyoni wayi kutsibu, abosi abu nibanyoni bayi, abandu bani basa okwakyihugho kyino kandi singwithe ekyanangakolha kyahayi ngathithababulya kusangwa nibanyoni bayi eri- eritsuka kera erihika munabwire.